Koa aminakà izen̈y izy koa tian̈ô hain̈y tsy olo hafa, afaka ampiasaina fo tekinôlojy zen̈y. Fa koa olo hafa koa tsy mahazo alan̈ala alalan̈a koa taminy olo io zen̈y zala tsy pare e, karà zen̈y.